Virgule zany tsy de fiteny amy teny gasy loatsy fa hotraky manao aotra na zero tegna de zero virgule cinq, un, un virgule cinq, deux, deux virgule cinq, trois, trois virgule cinq, quatre, quatre virgule cinq, cinq, cinq virgule cinq, six cin- ah six, six virgule cinq, sept sur- sept, sept virgule cinq, huit sept-, huit virgule cinq, neuf, neuf virgule cinq, dix.